أنا أنصحك إنك تبدأ تقرا كتب كتير في نفس المجال اللي تحب تكتب فيه. ب حيث إنك تكتسب أفكار وكلمات أكثر وتكون مبدع في كتابتك. وبعد حاول إنك تخصص وقت للكتابة بشكل دوري يومياً حتى لو وقت قصير بس يكون مستمر وبعد إعرض اللي تكتبه على إخوياك بحيث تشجعون بعض اكثر ويكون في بينكم منافسة وملاحظات على بعض